<hesitation> Ia misy sakafo hagniny maromaro tiàko handrahoagna fa tsy aiko magnagno azy, ôhatra <hesitation> na gatô fôgna de ôhatra koa gratin, efa nandramako raha io fa tsara be, nefany ndraiky tsy haiko mahandro fa mbola tiàko hiagnarana.